مزايا الشهرة يعني تشمل الحصول علي فرص كثيرة في العمل والتواصل مع الناس مختلفين والتأثير إيجابي علي الآخرين ،بس عيوبها بعد تشمل فقدان خصوصية، <hesitation> ظغط دائم من الإعلام والجمهور، أحيانا بعد تكون الناس محاطة بنقد وسلبية يعني الشهرة لها جوانب حلوة وبس، في نفس الوقت لها جوانب صعبة تحتاج الشخص يكون مستعد لهذا الشئ.